Lu viulinu mi fa pinsari a Paganini ca faceva parrari lu so’ strumentu. Lu viulinu mi pari nu strumentu aristucraticu, mi piaci assai lu sonu chi fa e mi piaci taliàri chiddi chi lu sonanu. Lu vosi puru quannu mi maritavu, nta la chiesa e puru a lu ristoranti fici veniri un musicista chi sunava lu viulinu e m’arricriàvu.